﻿Italia peguareta jembiuko jae ma jaereta jou jaeko pizza, risoto jeisupevano, jaereta pasta rami jare parmijiana jei retano, fritata jei, gelato, taramisku jae jokua jokua reta jaereta jembiu ˂Hesitation˃ jaereta oyepokuano jokua jembiu ñomai güeru güeru.